شايفة ان الحفاظ على البيئة اهم من النمو الاقتصادي لسبب ان احنا لو حافظنا على البيئة يبقى احنا كده بنحافظ على الشعب اللي في الدولة دي ف الشعب كده هتكون صحته كويسة يبقى هو قادر ينتج قادر انه هو يدي الدولة مجهود كبير ف مجهود الشعب ده هينتج عنه نمو اقتصادي للبلد اللي هو فيها